Mbwenu niimuka nk’omukasheeshe nkashanga ahasiimu yangye hariho omuntu arikunyeeta ngu mutwarire ekintu, aho nyowe nda naabara eizooba ryangye nk’eryokushemeregwa, kuba nda ndamanya ngu naakubona akaseete kangye keri eizooba, rero eizooba rirenge nshemeriigwe.